<noise> أنا أحتقد ان الحيوان اللي يمتلني هو الطائر لأني أحب الحرية، والتجربة ودايمًا لتطور وأن مو متل ما أنا أحب أكتشف، وأتعلم، وأتجدم في حياتي.